الزوجين كبار، ما شاء الله عليهم، ماسكين إيدين بعض بالمستشفى. وكان في واحد ماسك إيد وحدة عالبحر، وكان هذي لحظة رومانسية جميلة جدا، ما أقدر أنساها. كانت لحظة معبرة ومليئة بالرومانسية والحب.